السلام عليكم ي...، اممم احم احم ، سلاماً عليكم يا أختاه أريد أن أسألك بعض الأسئلة من أين يمكنني شراء بعض الطعام وكيف يمكنني الحصول على أفضل الأسعار لهذه المشتريات حسناً... من هذا الطريق اذا شكراً لكِ